जश हामे स्कूल पुंदे पादु ए। तबी हमुक ग्रु जी बोलो कि तुम्हें नोट्स बड़ो। ते हमें बुरा नहीं लगता। पीआर शॉर्ट मुज बदु। जश कुन्जे प्रश्न होंदे तो टेटका आंसर हामे शॉर्ट मुज लिखु।